எண் என நான் நினைத்தால் அது எளிதில் அதி முக்கியமான. முறையில் தெய்வீகமான உணர்ச்சி சார்ந்த எண்ணங்களை. நினைவில் கொண்டு வருகிறது என்பது மிகச் சிறந்த. எண்ணாக அமைந்துள்ளது அது தொடர்பான எண்ணங்களும். அதிகமாக உள்ளன இதன் முக்கியமான அம்சம் அதை தெளிவான. மற்றும் தற்போதைய என்று நினைக்க முடியும். என்பது ஒருவேளை ரகசியங்கள் அல்லது புரியாத மனங்கள். ஆகிய வகையில் இருக்க முடியும் அது மூன்று நிலைகளைக். கொண்டுள்ள ஒரு கணினி திறனோ அல்லது உணர்ச்சிகளை. சமநிலைப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளையும் காட்டுகிறது. அதே நேரத்தில் ன்பது ஜோடி எண் என்ற வகையில். இரண்டு பிரதிநிதிகளைக் காட்டி சமநிலை மற்றும். இணைப்பைக் குறிக்கின்றது அதனால் என்பது திகைத்த. மற்றும் அவசரமான எண்ணாக இருக்கின்றது அதற்கெட்ட. போக்கு போன்றது என்று கூறலாம்.